Ta jmí’ ta nǿǿra ro’ júu jnaa re fáá’ra jö e kiee’ re lýna ka dsáa, e re fáá’ra e re lyna ka dsáá, jia’ ro e re fáá’ra e bii llá re jyna e náá’ra my güii, kie’ xa jmýy je dse té’n dse éna, xa jmýy je dse gána xa jmýy a la ten e llá re fáá’ra e náá’ra ka dsáa, la kuro’ jú’an jná kö elyna e ‘ñá’ ga lɇ ba ere ïïra ta e kié’ köö e re ïíra re fá´ra e jö ‘nɇɇ’ e lyna e ‘ñá’ e jia’ ga re fáá’ra kie’ ka dsaá na a jia re lí fó’ re ñíra.